Гургҳо хеле нақши муҳим дар экосистема доранд. Онҳо шумораи ҳайвонҳои наботхӯрро, мисли оҳу ва бузу гӯсфандҳоро назорат мекунанд, то ки онҳо зиёд нашаванд ва муҳити зистро вайрон накунанд. Ин кумак мекунад, ки растаниҳо солим боқӣ бимонанд ва муҳити зисти дигар ҳайвонҳо низ ҳифз шавад. Гургҳо одатан ба ҳайвонҳои заиф ва бемор ҳам шикор мекунанд, ки ин ба таҳкими насли солим ва табии онҳо кумак мекунад.